पोर्तुगेसे हन्स्क्विति बिक्क्सत् गोस्तो पदु होन्गित्। अरु बिक्क्सत् प्लेस्ते दिन् नत। पस्त्रिके धोरि बिक्क्सत् ऐद पोरिअल्। अरु हम्पदय उपरोर् प्रोबोल् रोतो। अरु हगरोर् प्रोतिपेम्। अरु इअर् स्थ पोइतोर्। अरु लुकोर् कोथत् प्रोतिफोलिद् हुअ सोहोकि। तिहक् हमोग्रे। हमोग्रो देखोद् अन्सोलि विन्नोत होइते। परम्पर गोबिर् बबे हि पये असे। सौदेर् नमोर् गोबिर्, अकन्ख अरु, स्तल्जिअ अनुभुति, ओकक् कोर होब्दोतुत्, पोर्तुगेसे हन्स्क्विति। एत मुल् दिग् बुलु गोय्न कोर होइ। पोर्तुगेसे ओकोलोर् परिबखि हम्प्रकोर्। अरु घनिस्त हम्प्रक उपरोर् प्रोबोल् गुरुर्तो। भसोर्तु वितोरते परम्पर रगोर् होन्गित् निप्छो। अरु हस् पुसक्रो होइते। पोस् इस्पोन्दो हिल् स्थनिओ उत्खोब्।